sjómannaverkfallið hefur nú staðið yfir í um tvo mánuði og virðast deiluaðilar sammála um að hún leysist ekki nema útspil komi frá ríkinu sjávarútvegsráðherra hefur sagt að hún vilji ekki grípa inn í deiluna

með beinum hætti en að stjórnvöld séu reiðubúin að skoða almennar aðgerðir meðal annars varðandi fæðispeninga við fáum þau Pál Magnússon formann atvinnuveganefndar og Lilju Dögg Alfreðsdóttur til okkar til

menningin fer til Þýskalands kynnir sér umtalaðasta og dýrasta tónlistarhús síðari ára og íslenska tónlistarhátíð sem haldin var þar um síðustu helgi prófessor og sérfræðingur í fæðubótarefnum er gallharður á því að þá íþróttamenn sem falla á lyfjaprófi og hafa sannanlega tekið ólögleg lyf vitandi vits eigi að svipta ævilangt þeir hafi ekki bara skaðað sitt mannorð heldur einnig svindlað á öðrum íþróttamönnum og haft af þeim tækifæri sem þeir áttu skilið að fá kastljós ræddi við Maughan á dögunum um

og ýmislegt fleira og til þess að allir séu á sömu blaðsíðu báðum við hann fyrst um að skilgreina fyrirbærið fæðubótarefni

sýna að tveir þriðju til þrír fjórðu þeirra sem stunda líkamsrækt nota fæðubótarefni reglulega sölutölur framleiðenda staðfesta þetta veltan er mjög mikil er eitthvað við það að athuga

því gefnu að efnin valdi engum skaða er þá ástæða til að leggjast gegn notkun þeirra

var á dögunum sviptur gullverðlaunum frá Ólympíuleikunum í Peking tvö þúsund og

átta ekki vegna þess að hann hefði orðið uppvís að notkun ólöglegra lyfja heldur félagi hans í

án þess að nota nokkur bætiefni til að auka árangurinn lögleg eða ólögleg vildum við auðvitað gjarnan að

töfralausn og miðað við margar fyrir og eftir

auglýsingar þá mætti ætla að þær væru til en það er víst ekki það þarf

við sjáum í

þá að sjómannaverkfallinu þau eru sest hjá mér Lilja Dögg Alfreðsdóttir frá Framsóknarflokki og Páll Magnússon frá

Sjálfstæðisflokki sem er formaður

velkomin bæði tvö takk fyrir Páll ég kannski byrja á þér því

einhvern veginn þannig í fréttunum að nú væri það dálítið á ábyrgð ráðherra að sjá til

að þessi deila leysist hvað meinaru með því það sem ég meina með því er að í gærkvöldi var orðið ljóst að sjómenn og útgerðarmenn höfðu náð samkomulagi þannig að þeirra parti í

þessu er lokið síðan er komin upp sú sérkennilega staða sem hindrar það að flotinn haldi á veiðar núna nái meðal annars í loðnuna sem er tilbúin er það að stjórnvöld eða þeir ráðherrar sem í hlut eiga fjármálaráðherra og sjávarútvegsráðherra hafna þeirri eðlilegu ósk sjómanna að dagpeningar þeirra lúti sömu skattalegu meðferð og dagpeningar allra

annarra á Íslandi og það er sú sérkennilega staða sem er komin upp sjómenn og útgerðarmenn hafa samið eina sem hindrar það að flotinn sé leystur er sem sagt afstaða stjórnvalda til þessara sjálfsögðu

aðeins annar hlutur og menn hafa nú verið að deila um það í dag hvort að það sé hægt að búa til einhverja sérstaka reglu fyrir sjómenn eða hvort að hún verði að gilda jafnt yfir allar starfsstéttir hver er þín skoðun þetta snýst um það að færa sjómenn inn í þessar almennu reglur sem gilda um dagpeninga þetta er nákvæmlega það sama þetta eru greiðslur sem eru ætlaðar til að standa undir þeim viðbótarkostnaði sem sjómenn hafa af því að geta ekki borðað heima hjá sér þetta er sama hugsunin og er með dagpeninga allra annara stétta sem á annað borð þiggja dagpeninga hvort þetta er kallað fæðispeningar eða dagpeningar það er enginn greinarmunur á því

nákvæmlega sama þetta eru samstofna greiðslur og á að afgreiða eins í skattalegu tilliti fyrir mér er þetta svo kýrskýrt og svo einfalt sem nokkur hlutur getur verið en að aðrar stéttir

í kjölfarið og gera sömu kröfu veri þær allar velkomnar vegna þess að þær hafa allar þessi réttindi í dag það er alveg sama hvort þú talar um opinbera starfsmenn hvort þú talar um þá sem starfa í flugi og fleiri og fleiri stéttir meira að segja einkafyrirtæki taka viðmið af þessu dagpeningakerfi opinberra starfsmanna þannig að ef þeir á

útlagðan kostnað á ferðalögum og vinnu annars staðar en heima hjá sér samkvæmt framlögðum reikningum þá greiða þeir dagpeninga til að standa straum af þessu og þeir dagpeningar eru ekki skattlagðir sjómenn eru að fara fram á það nákvæmlega sama Lilja þú þú ræddir þetta reyndar í óundirbúnum fyrirspurnum á þingi fyrir

hálfum mánuði síðan og fórst síðan fram á eða óskaðir eftir þessum fundi

sem verður í fyrramálið sameiginlegur fundur efnahags og viðskiptanefndar og atvinnuveganefndar hver er þín sýn á þetta til að mynda þessi krafa sjómanna sem að virðist nú reyndar vera orðin sameiginleg krafa útgerðarmanna og sjómanna um einhvers konar endurskoðun á þessu varðandi

vera eðlileg krafa númer eitt tvö og þrjú er að stjórnvöld þurfa að vita hvað þau eiga að að gera í þessu máli ástæðan fyrir því að ég kom með þessa til ráðherrans þrítugasta og fyrsta janúar þar sem ég óska eftir því og óska eftir upplýsingum um hvort að ráðherra hefði upplýsingar um hið þjóðhagslega tap

þessu sjómannaverkfalli það voru engin svör en í kjölfarið fer af stað ákveðin vinna og ég er að óska eftir því að hún fari yfir skýrslu sem var kynnt núna síðasta föstudag því að við sjáum í þessari

óafturkræft tap ríkissjóðs er núna komin yfir fimm hundruð og sjötíu milljónir bara óafturkræft á þessum mér fannst bara ekki nógu gott að það væri ekki búið að fara í þessa vinnu og auðvitað fagna ég því að það hafi verið farið í hana

óska eftir þessum fundi til þess að við förum yfir þetta vegna þess að það er ekki alveg ljóst

í gær var sagt að kostnaðurinn af þessu væri í kringum milljarður fyrir hið opinbera í dag er talan orðinn fjögur hundruð milljónir ég segi bara í svona

mikilvægu máli að menn séu ekki betur undirbúnir en þetta það er auðvitað ekki nógu gott þess vegna þegar ég sá að þetta hefði ekki gengið í gær þá fannst mér mjög mikilvægt að óska eftir þessum fundi og ég fagna því að báðir formenn þessara nefnda hafi orðið við því og ráðherra komi á morgun því ég vil bara fá svör ég vil fá svör við því í

ráðherrann að vísa ég hef ekki heyrt neitt sérstakt í þeim efnum þannig mig langar að fá að vita hvað það er eins hvernig á að meðhöndla fæðis og dagpeningana hver er þessi munur maður

að heyra alls konar upplýsingar ég

fá hringingar í allan dag mismunandi túlkanir á þessu þetta finnst mér bara að stjórnvöld þurfi að að segja okkur hvernig

lítur allt út en

halda áfram í verkfalli á meðan þessi vinna er í gangi vilt þú að það verði eitthvað gert strax eða telur þú að það sé eðlilegt að þessi vinna taki einhverjar vikur ég held að þetta geti ekki verið svona flókið við erum með hér skattayfirvöld sem hljóta að geta aðstoðað stjórnvöld í þessu ég vil að menn fari yfir þessar kröfur ég vil fá

held að málið sé þannig að það sé hægt að klára það á skemmri tíma við heyrum það að sjómenn og útgerðarmenn eru búnir að semja á þessu strandar og ég þarf bara að fá skýrari svör hvers vegna það gerir það og þá hver kostnaðurinn raunverulega er finnst þér ráðherrarnir hafa dregið lappirnar í þessu máli

það er ekkert að rannsaka í þessu máli við vitum hvaða reglur gilda um þetta almennt um þetta gilda ákveðnar reglur í dag það eina sem er verið að biðja um

að sömu reglur gildi fyrir

samstofna greiðslu til sjómanna

megum heldur ekki gleyma því að í samningunum sem tókst síðasta sumar í sjómannadeilunni sem voru svo felldir reyndar í atkvæðagreiðslu hjá félagsmönnum þá kom ríkið að því með nákvæmlega sama hætti og sjómenn eru að óska eftir núna þeir gátu þess vegna alveg eins reiknað með því í þessum kjarasamningum að aðkoma ríkisins yrði eins núna eins og hún var í fyrrasumar og þá var búið að reikna það þannig að kostnaður ríkisins

þá ekki beinn kostnaður heldur í töpuðum skatttekjum

miðað við það að skattleggja þetta

væri á bilinu þrjú hundruð og fimmtíu til fjögur hundruð og fimmtíu milljónir Lilja á að þekkja

í ríkisstjórninni sem samþykkti þetta og fjármálaráðherrann þá sem

þetta fram hann er forsætisráðherra núna þannig að hann ætti að þekkja málið þetta var það sem ríkisstjórnin var tilbúin að gera í fyrra af hverju gerir hún ekki það sama núna þetta er bara

en hvað með þá sko nú hafa sumir nefnt að það sé óeðlilegt að félög í stéttabaráttu eða félög í verkfalli geti gert kröfur á hendur stjórnvalda

einhvern veginn þvingað stjórnvöld til að grípa til einhverra sértækra aðgerða hafiði ekki áhyggjur af því að ef að það verði gripið inn í með einhverju þætti að þetta muni verða venjan í framtíðinni ef þetta verður sértæk aðgerð þetta er ekki sértæk

það er verið að biðja um að færa til samræmis við aðrar stéttir í þjóðfélaginu samstofna greiðslur sem ganga til sjómanna fyrir fæði og hvað höfum við verið að gera til dæmis í vinnunni hvernig hafa stjórnvöld komið að því jú við höfum verið

koma að úrbótum er varða húsnæðiskerfið og annað slíkt þannig að stjórnvöld hafa verið að koma að málum ég hef í raun og veru ekki alveg skilið af því að ráðherrann var mjög ákveðinn í því í þinginu

í lok janúar að það ætti ekki að liðka neitt til ég hafði strax áhyggjur af því að hún væri

strax einhvern veginn búin að setja sig í þannig stöðu að svo yrði svo erfitt að ofan af þessu en ég segi nú þurfa menn bara að fara yfir þetta tölurnar eru til reyna að liðka til fyrir þessu þannig að við getum í raun og

því þetta er ekki bara einkamál þessara viðsemjenda viðsemjenda þetta er mál allrar þjóðarinnar ég hef það á tilfinningunni að ef ráðherrar komi ekki inn á þennan fund með ykkur í fyrramálið með mjög

eiginlega jákvæð gagnvart því að grípa til þess sem þú ert að segja að

fara í hart við ráðherra sem formaður atvinnuveganefndar hver verða næstu skref sko ef stjórnvöld geta ekki sinnt þeirri sjálfsögðu skyldu sinni gagnvart þjóðinni að tryggja það að auðlindin sé nýtt ef framkvæmdavaldið getur það ekki þá verður löggjafavaldið að grípa inní já og þess vegna erum við að kalla eftir þessum fundi og ég er eiginlega sannfærð um að hann verði mjög árangursríkur

Páll Magnússon og Lilja Dögg þakka ykkur fyrir komuna í Kastljós við ætlum að fara að skipta yfir í menninguna og alla leið til Þýskalands komiði sæl íslensk tónlist var í brennidepli í umtalaðasta menningarhúsi Evrópu hinu en þar fór fram tónlistarhátíðin

aldrei fyrr hefur verið jafnmikill áhugi erlendis á íslenskri samtímatónlist og nú einn þekktasti hljómsveitarstjóri heims við fórum til Hamborgar og kynntum okkur bæði bæði húsið og hátíðina í miðju Hamborgar við ána

og miðbæjar hefur gamalt vöruhús úr múrsteini umbreyst í ævintýralega glerhöll hundrað og tíu metra hátt tónlistarhús úr smiðju svissnesku arkitektastofunnar

gnæfir við himin og er nú þegar orðið nýtt en í þau tíu ár sem tekið hefur að byggja

húsið var það í margra huga fremur tákn um óráðsíu ábyrgðarleysi og fjáraustur tók við stjórn hússins um leið og hornsteinninn var lagður að því tvö þúsund og sjö og þá stóð til að opna það tvö þúsund og tíu en svo fór eitt og annað úrskeiðis tafir urðu á

byggingunni og kostnaður margfaldaðist

verkefnið yrði þeim til ævarandi skammar dálítið kunnugleg umræða fyrir okkur Íslendinga

upp var staðið kostaði húsið um sjö hundruð áttatíu og níu milljónir evra sem nemur gróflega fimm

hundrað manna tónleikasalur sem

Toyota skóp í einskonar hringlaga þar sem ekkert sæti er í meira en þrjátíu metra fjarlægð frá hljómsveitarstjóra salurinn er klæddur að innan með tíu þúsund sérsmíðuðum

er slegist um miða á sérhverja tónleika það var því sérlega þýðingarmikið að íslensk samtímatónlist skyldi um síðustu helgi sitja í öndvegi á tónlistarhátíðinni Iceland sem útvarpshljómsveitin stóð

en hún hefur nýlega flutt aðsetur sitt í húsið

hússins hljómuðu mörg ný íslensk tónverk í flutningi íslenskra og erlendra

tónlistarmanna þetta er náttúrulega alveg æðislegt og ævintýri að vera hérna

heyra alla þessa frábæru tónlist og fá að spila og draumur Jóhann Jóhannsson og Meyvant komu fram hvor á sínum tónleikum í stóra salnum og tvö kvöld í röð stjórnaði ein af stórstjörnum klassíska var